أذكر لما كنت ألعب بالدمى والألعاب الخشبية، كنت أسوي عالم خاص بي، وأختلق قصص وأسافر في خيالي، هذه اللحظات كانت ممتعة وبسيطة ومليئة بالبراءة.